Manahaky anizao ñy fandehany ñy sakafon'olo <shushes> an'Italie añe: -Rozy añe ,tea mampiasa ñy raha vaovao aminy ñy ketriky ,manany ñy fomba fiketrehan-drozy rozy noho ñy akora ampiasan-drozy aminy ñy ketriky ;ñy fototsiny ñy sakafon-drozy añy moa ,tsy maintsy misy tamatesy <shushes> ,misy ñy sôsiny pastà zao ,misy ñy pizza, <shushes> manany ñy fiketrehan-drozy lasopy koa rozy ,manahaky anizay ñy hany malaza ,tean-drozy añy ,ñy pizza margerita zao.